Tum, metsa'an, tuga'an, mactasa'an, tujta'an, wustusta'an, turugusta'an, magan, macu tumu, macu metsa'an, macu tuga'an, macu mactsa'an, macu musan, macu tujta'an, macu wustusta'an, macu turugusta'an, macu macstusta'an, iban, ibscu tumu, ibscu metsaan, ibscu tuga'an, ibscu mactasa'an, ibscu musan, ibscu tujta'an, ibscu wustustaan, ibscu turugustaan, ibscu macstustaan, ibscu magan. Ibscu macu tumu, ibscu macu metsaan, ibscu macu tugaan, ibscu macu mactasaan, ibscu macu musan, ibsu macu tujtaan, ibsu macu wustustaan, ibsu macu turugusta'an, ibsu macu macstustaan, ibscu metsan ibsan.